Ku nangaa ku nda thi kunchiala nguya la thiye tare ba la tatse ba kunchixian kujnthie jan inangaa kuthatse guyaa nguya la thiye tatse ba ku cha thigu thigu xri thiye la xra thi gu <hesitation> kuakjo kuach'a jan xra thigu gu gu thjaa jan thiku thjala ta tse ba kunchee jeela thjao ba inchi chrji ba lanchio tania bala xra chayini xra tao nchee taon nithixi yala ta tsee ba kunchee yela ku thja thigu nch'e ya.